Rô bôka Ezipta ndraiky zen̈y manao ny ramadan rô ndraiky idy zen̈y amin’ny andran’ny fety be in̈y manao fety be rô. De ny manao fetin’ny revôlision kà reo ny roapolo telo amby ny fanjavan’ny jona. Amy zay rô, fôtony tamin’in̈y zen̈y nisy ny fahaleovan-ten̈an-drô.